हमारे लाइट बल्ब असे काम करे। अमारे आँदे अलग अलग बल्ब हा। सीएफएल हा, एलईडी हा, सूर्य बल्ब हा। और जो अमे जादा तर यूज़ करू से एलईडी बल्ब का यूज़ करू।